Unë menoj që osht e mundun me marrë ni vendim <hesitation> moral që osht univerzal për krejt. <hesitation> ven- shembulli perfekt për kta, për kët vendim osht, vendimi për mos me lëndu kërkon. Vendimi me ën paqje me krejt. Kjo ish kon univerzale edhe shumë morale edhe duhet mu apliku prej krejt njerzve krejt botës, sa ma shumë sa ma shpejt’.